Izy io gny piso nofa te hifandray amy gny piso hafa izy da manao meo meo izy nofa te hifandray aminazy na koa manao grrr zay izy nofa ah masiaky na mandrara gny piso hafa te hifandray aminazy, fa ah gny tena fataony aloha zany da gny meo meo avao, ho mangataky io izy nofa izy te hifandray amy gny piso hafa.